Eo amin'ny telo na efatra eo ho eo: tagny Ambalavao a, dia tagny Antsirabe a, dia tagny Fianarantsoa. Fa tagny Antsirabe a aman-taonany maromaro, any ho any amin'ny efatra na dimy taona. Fa tagny Fianarantsoa amam-bolana. Dia tagny Ambalavao koa aman-taonany.